Kakalie te enang o waking pawa gauma enanagbuko, pepo meng nanuma ne, awa ouai a'- a' tabo enang o tabataba kagasno meke. Ogo meke apo ko naoo lowi go, lowie kobu kobu aluperawa tono, ouko lo maka apo ko, te go apo ko. Te apo te tang naloke naloketai kapta pekamas lupumo teng te kalali waking kali pawa gaume te kali nawa walu pulido lea teng apoke asing tabiguko imang, te kali. Tewa peekawa talipui waking pawa gaupenawa meke otoaupe, eng tewa go pepo tabeno meke wesi uko. Wesiuma awa lauko ha, te napo koike koi kewemoka nepoeles otoi towaino maka koi nga maka pekau tang waikai, pagabulee nawato nau naka koi konna asing ogu ko keuko go. Awa ouko lo tabo, nne enang oh ngang gawabeno pawa, teng nauke meng koinuwai. Nauke katta koinukolo teng tteukoitai te enang oh wako otawalowai, kali rawa. Te kali nang eh apup maka oh pepoka loida ukauma siabumo, te kali rawa raba wakanaba, tete te monogo kuuno otoi teng teketai awa oukolo A' gawabeno, enang buai nano nauke loida koike te nepoelesie nauko, koinukolo teng teu koi tai te pang alawainang anga aukoga weai, agapta wepalala te- te, pekala pate patesi nabuli tang patealawai, patea lawai nang napo oga enang balakolo, koalako koalakolo te napo awaga koinukolo eng awa lepo napuelesio tutubuma auko tutubalako, teng koalako teng napo awaga, koinuwai awagata, koinulo teng napo awetekoitaiga pang alawainang teng teuka nauka eng balawai, awetekoga koi ko amokonga, akona nawete nauko wepalawai. Teu patowainang teng, eng teuka keuka engg anawali, tenka eng anawali teuka e elesnauka otole eng te teuka teukai ponoalama meng te meelo nalogo kamong otauwai oga te tekanai monogo wa- walabalama. Lamanolike, teke agegapta posnomo nomo goi wangeolama, teng kamong nauka gaukolo teng teketai napo, te enang oh, menauka page nauka napuelesio gauwainauka, napuelesio gau wainauka siobui nanuma teng napoka teketai waikaba napo tewa enangbuai aganta tego komong ko melo nalango otoi Awa siasiabuko, sio- siabuko teng, wela alenuwai, enang o bilung nawa oto otowai tang inawa. Enang nawa, ang oh? Wokata nabuli nawa ai tang tewa wokata gawamanawa siasia buko, siasisabuko ela enang balawai, oga tei koli nawa ibilama wela walukapotau wainang teng oga nabaialama asing lobouabu penna biling lenuwai. te awatewa lidu lidu otauwainang te ule tabameke otowaino, te wakano meke otoi towaino, otoio. Tete awato te, te wakaang enang nawato, waga nawato, ammili nau puleleebalama poainau pekau kopa ngainau waikala nau tete tego kalinawako watualawainangteka loke weleewatu ula taisi palawai. Te tewago meke gaumanawa nne owago, awago ppekala amili watako pole oitone te tang te nalo siabukolo te atui nebbui otoitowai pekala ili kalapuainabuli popalako, te popalako te tang tego kalinawago lailai lakolo ten te etanuwainoka teka atu ula tauwai, page page asing pekala. Sikisiki nabuli maka amili kowekau nabuli asing Tete ule etanuwainaa te taba gauwainang ai taba gaukasiko, etanuwainang eng eka, wepalakolo talupenoo ang, wong wutu taiawai. Page meke te taiuwalupenato e tang sikabuwai, eng tei wakangkosinawato te awago te pekala amili tei talupenna pola etanu, enawainang teng te wakangne wagake watu uwainoka taukolo taluwai, tekenai wotu.